Aan, nandoo nama̱ñúú tsú xu̱kúꞌ numuu rí nduya̱xi̱mi̱jni̱ rí nuni̱ i̱ꞌwíínꞌ, a̱a̱nꞌ ma̱goo ma̱tha ikhúún rá xujnii ríndoo̱ nugíꞌdii̱ nagóo̱ <hesitation> ríndoo̱ rí nagu̱mii̱ rá naꞌni rí mbuyáa̱ xúnii e̱ka̱ rúdúu̱n o̱ anuu̱ magoo mu̱ꞌthá rá, xkuaꞌnii má igíꞌdii̱ igóo̱ mangii̱n. Xúꞌkhui̱ ma̱goo ma̱tha ikhúún jma̱a nindxuun tsúú ma̱goo muꞌthá xtángidiꞌ rá, nandoo nduyáa̱ xúnii indxaꞌjuá ru̱dúu̱n o̱ xúnii indxaꞌjuá anuu̱, xúꞌkhui̱ má indxa̱ꞌjue̱ mangii̱n. Ngaa̱ xúꞌkhui̱ má mangaa ma̱goo muꞌthá rí jmaá nindxuun tsúú xtílá numuu rí ru̱dúu̱n má ixnitsúu̱n rameey xa̱bu̱ má ixnitsúu̱n mangaa rá. Ngaa̱ ríndoo̱ yáá na̱ka̱ raganuu̱ rá, ríndoo̱ raganuu̱ rá a̱ꞌkhui̱ nduꞌyáá rií nugíꞌdii̱ nuxangaa̱ mangii̱n nduyáa̱ xúmá eꞌni ru̱dúu̱n xúꞌkhu̱ má ini̱ mangii̱n nuxangaa̱, xúꞌkhu̱ má ríndoo̱ natsimi̱lí ixi̱ mangaa, ríndoo̱ makii̱n tséꞌnguu̱n átsimúu̱, rído̱o yáá naganuu̱ rá, aꞌkhui̱ nduyáá rí xumá <hesitation> itsimuu ru̱dúu̱n xúꞌkhu̱ má itsimuu̱ ixi̱ mangii̱n. Ngaa̱ xúꞌkhu̱ má igi̱ꞌdii̱ iꞌphi̱ exí, xúꞌkhu̱ má igi̱ꞌdii̱ mangaa. Xógíꞌ ríꞌkhui̱ naju̱mu̱ꞌ ikhúún rí nandoo namañúu̱ a̱a̱a̱nꞌ juyamijní xúmá rí eꞌni dxájúu̱n xúꞌkhu̱ má ini̱ mangii̱n xú́ꞌkhui̱ rá.